اگر بہٕ آسہا زمینس پیٹھ ٲخری نفر۔ بہٕ کَرٕ تمام جانور پالنہٕ تہٕ بہٕ کَرٕ کاشتکاری یُس مےٚ زِنٛدٕگی ہُنٛد فٲیدٕ دِیہِ۔